إي طبعا من الممكن تحقيق السلام العالمي; لإنه الشي مو-مو مستحيل إذا كان القادة اللي بيترأسوا الدول بدهم إنهم يحققوا السلام العالمي بيحققوه، ولكن للاسف الموضوع وايد معقد وايد صعب ولكن هو مو مستحيل، كان في فترات من التاريخ فيها سلام عالمي فبالتالي احنا نقدر نعأود هذي الفترات.